ایتھوپیا کا ویدر فل مست اور الگ اسٹائل میں ہے۔ کائیں بولے تو کنٹری کا جیوگرافی کافی ڈائیورس ہے۔ مونٹینز، ہائی لینڈز، لو لینڈز کا کمبینیشن ہے، جگہ جگہ الگ الگ ہے۔ ناردرن اور ہائی لینڈ ایریاز جیسے ایڈیس ابابا تھوڑا کولر اور مائلڈ رہتے، اور رینی سیزن میں جون سے لے کے ستمبر تک گرینری اور ریور فل بڑھ جاتے۔ لو لینڈ اور سدرن ریجنز تھوڑا وارم اور ڈرائی رہتے، ڈیزرٹ اور سوانہ کا کامبو ایڈونچر اور وائلڈ لائف کے لیے <hesitation> پرفیکٹ ہے۔ ٹیمپریچر موسٹلی پندرہ ڈگری تو تیس ڈگری کے بیچ میں رہتا، اور آلٹیٹیوڈ کا ایفیکٹ بھی فیل ہوتا۔ مونٹینز تھوڑا زیادہ بریزی اور چل رہتے، تو اوورآل ایتھوپیا کا جو ویدر ہے بہت ہی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ پلس بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہے۔ سپیشلی آلٹیٹیوڈ کا وہاں پہ پتا چلتا، اور اس کے ساتھ وائلڈ لائف کا، مونٹینز کا۔